<hesitation> Biby tegna marikoriko zaho zegny lalitra araiky de <hesitation> dinta koa, satria nagnigno e, <hesitation> lalitra zao e tsy aiko fa karaha hoe <hesitation> maloto be fahitako agnanjy e <hesitation> de mitôndra loto de <hesitation> mamparikoriko be zaho mahita agnanjy, de <hesitation> dinta koa e karahan-jagny le izy karaha maditidity m- mipetapetaky tsy aiko igny de tonga de mampiferon'aigny be mihintsy de <hesitation> sady maloto koa.